انا كان نعود توريني فالمسافرة نحاول نكون نسافر <hesitation> لطوكيو ونشوف المدن نتاعها نشوف المدينة نشوف شوية الصناعات، نتعلم ندي فكرة قادر نجيب فكرة مشروع نديرها في بلادي ننجح فيها، <hesitation> ولا نروح حتى لبكين نشوف شناوة كفاه راهم يخدمو كفا يصنعو نتعلم عليهم شوية ثقافة شوية مهن وقد تشري عليهم كاش سفقة كاش ماشينة.